Punje pus pus ndeu mas ndeu mas l'eje rapu se kiajai kon ngjai ngjai ba'em kanjam jai punje pus rapu ndeu mas kauk lanu'u lem kje xil'ie kunji es kiajai de rapu manzanill l'eje rapu re kua lameung lanjau y rapu re lanu'u ke ke l'ejei si bajau kua bajep per chumani kauk ya ya kauk lanu'u ya kauk kuande kaung ya ban'eiñ tumeiñ nu'ui kanje ya cuando ban'eiñ pus kauk lem dios la'ajam y jui lu'ua'au casi chumani kauk ya ni pe lake xil'ie mut ya sau dios jui ne tutsjau ljau la'ajam dios y dios jui lu'ua'aut y maiñ se kauk lan'eiñ pus kauk dios la'ajam kauk rapu ya ni pep bangjai ndeu ndeu mas kiajai mas mas mas ngul'ajau por ke ba ni taum taum kua ne kade pus chu ya taum dios ya jui ne kade pus ya jui ne la'ajam pus kauk lanu'u kupu pu tu'uei. Pus ndeu mas l'eje se kje rapu xil'ie kauk nu'u baseik baseik katat de ndeu mas ba'eje pus cuando peuk ba'em kanjam ngjai ngulje'e bakeje ngjai bien baem njiat ba'eje pus kujui pur pus kujui paiñ ba ni limiñ xil'ie kombo kauk ba ni pep la'u ker re mas xil'ie kje pus ba'eje ke rajuik. Pus pur pu baex lanas ba'eje batei taban ba'eje rapu y pus kauk ni la'u ker mas xil'ie limiñ pu rapu re ba'eje rapu bien bajau rapu la'u ba'eje katat pero ya se chu' pus chu' kauk ya pus ya ya punje ya kuande kua ban'eiñ pus kiajai ya se ngjai ngjai bu ban'eiñ pus ya kua nimia kil'ie pus ya lambu xil'ie par bajau se kua baem kanaung mi'ia lambu rapu per chu' chu' ya raú re kua bake per se ndeu mas pus rapu re kje rapu kauk la'u baseik katat pero ya chu' ya ya ngjai se chu' ya mas ya rapu ya mut ya.